والله يعتمد على شنو تحب تبدع فيه بس إذا تبي رأيي لو عندي مهارات تواصل زينة وتعرف شلون تتصرف تحت الضغط وتدري تكون شاطر بوظيفة مثل خدمة العملاء أو المبيعات إذا كنت بتحب التفاصيل أوتدقق بكل شي كل شغلات مثل المحاسبة أو الهندسة اللي يناسبك المهم تشتغل شي به تحس أنه شغفك عشان تعطي فيه من قلب.